<hesitation> hanigna telo ai matetiky mora zao amina hôtel fihinanako akagn ai, <hesitation> lasopy ai, <hesitation> composé, de samosa, <hesitation> roa arivo zao de efa mahazo lasopy, de <hesitation> composé zao o arivo d'efa mahazo, de <hesitation> samosa zao dimanjato efa mahazo.